Ny hevitro momba ny filokana amin'ny fantanjahantena aloha de hitako hoe tsy mety ny manao azy io satria voalohany indrindra <noise> mampiankin-doha izy, faharoa manarak'izay a mety mampavery vola satria ny ekipa alainao amin'ilay fantanjahantena tsy voatery haharesy ohatra.